Oimeko yagua, yagua oajaete iñakuava aramuete ipuere omuña ipuere vaera okaru, ipuere vaera oipi jouvaera guaju, guajuko jaeramiñovi, guaju paraete vaera oñemi ojii jare ani vaera oyeupitika yaguape jaeko kuareta jaeko tätavi iñakua aramuete ojii jovaiso japisagui